كان فيه شبح أما يخاف من الضلمة وكان دايما يحب يقعد في الأماكن اللي مليانة إضاءة كتير. وفي يوم قعد مع نفسه وقرر إن هوه هيواجه خوفه وهيحاول يظهر في الضلمة واكتشف فعلا إن الضلمة مش شيء مخيف زي ما كان فاكر وبقي يشوف إن الضلمة دية صديقه.